फ्रिज, फ्रिज में आफ़न कई भी चीज <noise> ठंडी कर सका। जसा को पाणी होया, पानी से आफ़न बर्फ भी जमा सका, ऊ बर्फ ये कई में भी काम ले सका। ठंडो पानी करके पी सका। जसा की ठंडी बोतला, हगी ठंडा की फेर जीके बाद में, खानों बनावा आफ़न ओर खानों बच जावे। सब्जी बच जावे तो आफ़न ऊ सब्जी ये फ्रिज में रख <noise> सका। ताकि आपन फेर अगले दन खा सका। <hesitation> फ्रिज को तापमान आफ़न छावां तो बड़ा सका आफ़न छावां तो घटा सका। और समान एकत्रित कर सका उमें, अगले दन के लिए काम ले सका। <noise>